Namabya ingabiri ingabiryakirya obyalya byomwanyungu, eryoyayu ngabya ingawithe ingahamba enyungu yayi eyu eyangalyakaya. Ngabirihamu ebyalya ebu, ingahamba enyungu inguthamu amaghetse. Ngabya ngabirithamu amaghetse, inabyamu manene iyisulha. Neryo ebya ebikabya ibyabiryaka ebyu, ngathekamu amagheste inaghunzamu obuthuku ngesyasaha esiri ngibiri kwisi isathu erilhusirirya ngamuyikaka yithi. Neryo ebyakirya ebyu, bikabya ibinimwasa bikaboba. Bikabya byabiriboba ahabwobuthuku obo, ahabwa esyasaha ibiri esyu, neryo ingahamba enyungu yayi, amaghetse awalhwemu inguthaghu, ngabya ngabiryuthaghu, neryo ibwa ingasondya akahalhulhu. Neryo ingatuka erihalhulha kwebyakirya birya, ingaghenda ingabihamu inganimuhalhulha lyolholyolho. Ngabya ngabiribihalhulha ngebiribihamu, neryo hane enyungu neryo yikabya isiyithahenia ndeke, paka hakabya ihabirisighalha obundi bulofu, ibwabirisighlha okwanyungu. Neryo ngahamba esteel wire ingatheka kwesabuni, ngabya ngabirithekaku esabuni, ingahamba ingakyiryayu okwanyungu omwakathi, ingaghenda ingakyirya okwanyungu, ingaghenda ingakyiryaku esteel wire, neryo e steel wire eyu, yikaghenda yikaghunyaku obulofu obulhwe ibwabiri ibwabiribyaku bulya, ibwabirisighalhaku neryo enyungu iwabana iyabirihenia, iyabirithasyaba ngokuyilhwe. Neryo kungaghoya indya enyungu eyilhwe iyabiryaka.